Yayapo vaera mopetï ensalada ikavigueva, jare omomɨrata vaera yanderete, oimeta ñanoi opaete yayapo vaera, kuareta yau yave yanderete omborɨ, yandeko yauta jouvaeravi misïareta